तुरही एध पितलू वाध्या यंत्र तोह। होजो आवाज तेरनग द्वच्या जब किशंग ससानु कम्पंस होजो आवाज ध्वच्या। खिमा किशंग की चैयिकु पहले तुरहिओ जब लान बेज्या म्म होदो ई संरचना ह्नेस दु कि तुरिउ की हुदु बाद होडोस हु‍कम्प आवाज द्वच्या। वाधक हातंग ब्ज्याज्य म्म हुदु नि तकनीक रंग तुरिउ डिज़ाइन मिल कर मिलेले ध्वनिु आवाजु गुणवत्ता रंग पिचु निर्धारित लंज्या।